Alura mi amiru propi tantu Che Guevara përché al a fait la rëvolüsiun a Cuba, al a giütà le persun-e ch'al avìu pi da buzugn e përché al a fait capì chë la libertà l'e üna coza propi ëmpurtanta për la vitta